افضل العيش في قرية صغيرة، لان الحياة في قرية تعطي شعور بالهدوء والسكينة وتسمح بالتواصل الاقرب مع الطبيعة والجيران، و-وفي اغلب القرى يكون ما بين الناس والدنيا اكثر وبناء علاقات اجتماعية قوية، بينما المدينة عكس تماما.